في أحد الأيام كان هناك شبح يخاف من الظلام، عجيب صح؟ الشبح اللي المفروظ يخوف الناس كان هو اللي يخاف كل ما ييجي الليل يختبئ في خزانة جديمة ويرتجف من الخوف يا الله وش هذا؟ كان يتمنى لو يجدر يشوف الشمس ويحس بدفئها.